Pah hia pota namam tetenoma, name pa ara. Amamto nao kah vis-vis kah vis. Tavuts tsoem pabah-wemam. Nanau nom pah ara, voni pa bam nemam pe laseme poh bavu. Eana buar vere. Obavu nomo meta ono, oh e tsun me nemam nonotoeme pa banmam to ara ka potana toka tobin nene. Taurave namam kani, ama iana pupui ka de vuts tsoe eim vanu nam nasnas ka an. Pe tasu eme panemaman ama ala pemam. Kah tsu kara ka beteme, mio potana nemam tsu ka sasasa kora me. Tebon vi nemam name povasip, meo kas pemam de-eme po tek-tek saka sakagu. Kaname ka visvis noma. Kah pe vis iseme poh bero gu bauh. Visvis noma nau kah opoeme pah kukamane. Kavon nemam imbieme pah kuka mani kanu kara kah. Susuraka kora e gu, ka susuraka oh moni ka tsi vaka me, tsi vaka moni buar veri ka pupui kora ka, tsun nem pa tao tsun tao ka motsmots e gu ka tao en mosina. Tao va takasa rakasa e gu mio potana ne mam tao sa kora me. Sakasaka po umbam gu tsun ka de vots tsuem me. Vateten ka ten pa ma to kare peman, te tokare ka vis votsuem me en vanu ne mam tsiko bik aran aran vi no tsip noma ka iso ka ana ma bik ti va vanu born tsip ma mos ti to noma pa tasu me nom ma bon bua na vi ne mam anan noma varona bua navi mam to an enge, kav kora ka ri tatakasa kora na ke mam. va vo vots pa ma vanu ppemam. En vanu kora ne mam nasnas kora an kora ka betem.